Huunde ɓurde haawnaade meeɗde heɓde kam ko ñande wootere ngummiimi, pinmi, mbeɗe yaha golloyde. Koccumi paɗe jiidere ɗe nanndaani. Njahmi haa gollirgal. Ndaarmi kooyɗe am tawmi ndaka ɓoornimi ko paɗe ɗe nanndaani.